جرسTresie elton kiaya fe wida in جرس ka hker ushir ena? جرس ka doma shokmikani twali tresie nass kodod aow log ula fe en tresie en koze gala intani. Ina mana shokmintani صوت tanga fa okeir namaie